buwowa ni bhitedhu vacuum cleaner do itta dutti a naftirai beh magha gha itta dutti gha wogga dutti ha do carpet ko hado leddi ko ha der sudu kajhum on amfani magha